مشفارق معايا مين يجي حفل زفافي على ئد ولا ان حد يحضر جنستي لاني كده كده ميت حد حضر جنازتي ولالال و بالنسبة لحفل زفافي فعادي مش مشكلة كداكدا مش عازم ناس كتيرة يعني هو عدد قليل فا فيش مشكله